Akyerjba, nokwarsjm nyi adze a ereyj yi m'enyiwa nngye ho korakora. Medzi kan m'aka akyerj wo dj adze a mereyj yi, Owura Fosu regye ntsi meserj wo ma munwie, muwie a, asjm biara a epj dj enye me ka no, mebjba ma enye me aka. Afei, ma cnye na tseetsee ara na eretseetee me yi. Nnyj dj memmpj dj mebetsie asjm a ereka no, ntsi nya abotar, muwie a mebjba ebetsie na gyaa me ma menyj dza mereyj yi.